Nicu tecua tle muleh, ahguichmule guaxchile, tomachileh, yetzintli, alpiexux, ino istoquitl ca iguachtle, noso istoquitl ca cualontoh. Nochi no tehcuah tehua porqui itprobehten.